Yanvar oyi haqida o’ylasam hayolimga judayam yaxshi narsalar keladi. <hesitation> Aylanish, u yoq bu yoqqa borish <hesitation> chunki yanvar oyida mening tug’ilgan kunim bor <hesitation> do’stlarim bilan ko’proq vaqt o’tkazishimga <hesitation> imkoniyat bo’ladi.